والله شايف اني افضل التقدم مئتي عام في المستقبل حابب اشوف كيف تطورت التكنولوجيا وكيف صارت حياة الناس المستقبل يحمسني اكثر لانه مليان فرص وتحديات جديدة وابغى اشوف ايش الجديد اللي ممكن اتعلمه